أول شي اتأكد إنك طفيت الكهربا عشان ما تتعرض لصدمة بعدين امسك المصباح الجديم بحذر ولفه عكس عجارب الساعة لين يطلع، خذ المصباح الجديد وركبه بنفس الطريجة، بس هالمرة لفه باتجاه عقارب الساعة لين يتثبت، بعدين شغل الكهربا واتأكد إن المصباح يشتغل زين.